Zavatra ataoko mba ahitako ny làlana raha ohatra ka hoe very any amin'ny faritra iray ah nefa izaho vahiny, voalohany aloha dia ampiasaiko ny telefona ah jereko hoe aiza ho aiza no misy ah, aiza ny làlana mivoaka, raha ohatra ka tsisy telefona dia manatona izay olona hitako any ah, miarahaba ,manontany hoe aiza kay ny làlana mivoaka fa vahiny aho, very, mba atoroy ahy ny làlana tokony andehanako.